मेट जु ची आराम दायक अर साधारंड कपडा पसंद छिन जन की टी-शर्ट जीन्स अर कुरता-पजामा इन कपडा जु हल्का अर हर मौसम मा अच्छा वोन्दा उ मेते ज़्यादा पसंद औंदा।